भैरा देश मा अकेला सुरक्षित यात्रा कनो कु सबसे जरूरी हमन जख हमन जाण वखा सरा जानकारी इकट्ठा कैरी दीण वखा जू स्थानीय सुरक्षा नियमों ऊंक हमन अछा से पालन कन। वखा जू इमर्जेंसी नंबर छन ऊंक हमथै जानकारी हूण चैंद।